Hataholi esa natongo ini nggoek pokonya nggoek yang betul-betul hataholi feek beti buka ana penasaran ana ini <hesitation> buka lelesun pake nggoek ndia.